Ipuereko oyovake ikavireta tei erei oikokatu vaereta jou vino jepi vae, erei se amae je oyovakeño mopeti ñavo <noise> yaiparavo yau yande ñanekirei va.